الوقت يعني مهم والعمر مهم والفلوس برضو مهمة. بس انا افضل ان يكون عندي ضعف عمري. عشان اعيش اكتر واستمتع بكل لحظة. لو انا عندي فلوس كتيرة عمري اتغير مش عارف حاجة اعمل حاجات كتيرة. فافضل ان يكون هو الضعف.